Zaho matetika de mandry adiny dimy isan'alina de nefany izy io hitako mety fohika loatra sy mety aminahy, fa nefa tegna mety aminahy adiny valo isan'alina tegna mety aminahy. De tegna regniko tamin'ny dokotera koa de adiny valo zany tegna mety am'fahasalamako.